In ley morning ley time where I can wake up from bed I can wake up eight because la my working time sometime I can wake up six seven to get ready if I wake up in ley morning when no guest here I can wake up by eight I can sit down on my bay I rest then I drink after drinking take my teeth brush and go and brush my teeth before I put my water in my bucky to go take bath and when I finish taking bath I will sit I will sit down on my bay and rest before I can even wear clothes before I when I finish wearing clothes I can sit down in my yard small I lecture with my friend neh me and neh lecture I say but then since a like that I going to work I can lee neh I come to work but in ley night before I sleep when I come from to work before I when I go home ley first thing I can do draw water I take bath brush my teeth I find food I eat when I finish eating I go I lay down I rest because I know say ley next day I suppose to come to work I don’t do anything bad thing again part from my work part from